Beti fili, iya beti fili mɗaɗina mda dina tcha ngaliwa, ey beti fili ka samira, ey tsitsi ka ha ka na ka nza ey kil sal mafi pal, anti ndi pwarra tsuwa ka sur pwara sai gwadita, ik gwadita ala babbana ka miyanna, ey tsuwa ey mdic baratunti thlatu yakwa bara, yakwa fili ina nda mwadubwr bula, mwadubur bula ngini a kwabi ya beti nda tsuwa yar tsi ka mwala laka mwala kano ta ausa, anta pila ka ha ngir nda mwadubur wadani gira beti nda mwadubur bula wa, anti pila mwa dubur bula dana da mimmiri, anti mayanna pila ƙa shang dina masi a nzi ya, anta pila ndana masa a nzi tcha, ngida mjir tir imi ngini aɗa ai nda mjir niger, mjir bwa kano bwa katsina ngini dana msa. Anti ey pila nda hara mimmici, anta pila ki mati yari, ki tasimta yari, ki kicimta yari, ki tchabwi ki liɓanta, ki pu chitta, ki pu cimba, cimba laka ɗi ka kra migil migil mlana pila kanumfari ki puwa ki kiti kira thliriayri, ik liɓanti bula imi akwa bwa a ti awu tin ya hihhikir lmir bulani ala markaɗe tihara ni, lmi akwa bwa a ta hwu tin ya tsawari mi tsawa tinya kleri. A bil rakka tsu akwa robani, tin ya dan kirari tin ya pubileri, ti beti nda mwadubur bwa ngini kai kai ikor hyel ik gwaditi ta la hyel na hara tita ni shawara ngini <hesitation> kamnya kwaba ti tsapta akwa nɗa mwadubur bula chip ƙiyaru kwaba apa eywa an swa tidi pwarra sosai, ina thlir kima ka kari kala makir, ɓaɓi kala suɗa, ka gelle suɗa. Babana ana halli, mayanna ana halli. Kwaba ti tsuguta a fili tsuwa dana jakti mata kon halli ka mayanna pila ngin tsu wa akwa a filina. Ti kil sal mafi makir ti kwarta, tin mwada laka pilli ƙi ɓeti masi gonjo, anti pila ki beti masa gonjo dana masa a mari, tin salina si ti pila ya beti dil gonjo anta pila nga beti dil gonjo anti pila ey anta pila to sir ki mwantinga akwa mnya kasuku atsi pazhina ka ngi mati gonjo ka ngi ɗilimta ka amma mi ngi mwa adesi nwa gaɗe lukwa shago damwawa inta mwanti nga anti pila to, titan mwantira antawi shti dana hau akwa sili binina sila swksni. Anta matali da kumnya kwa ka ka larabani, anti sifi kikari, anti ɗilimta da kum nya kwani akwa kuta pchi pal, anti wuti nubwana aru fwar, ti sifi ti vir kura anti yar jakti ka, anti ta mwar anti na kwabani anti ta mwar anti na kwabwani anti ta jakti matali tita thlatir matali anta jaktah ka nzakwa shabar nda fwar viri suɗa anti ɗilimta daci, to ti beti mdimkir, docin ik wuti laku, tin yakwa mdimkir, mi ndi ngini si i tim talari, mi din gini ey timtalari wan dima langi kirniri wa ne to yaɗe thlu kwaba mawa saka dani, tin dim kir tisi beta tisi beta tin isi beti mdimkirir kwaba mdikirir kwaba, mdikirir kwaba, tsu pazhirna nani shawarar abir mi gir dimta mi adi nalangi nair makumari ka ngi tuli gwamgwan kagi vu naira surkumari naira kum ka gi tsi, ti beti hara pani hara pani hara pani yarka mar hwapthir na avi tida.